Laha andea an'Alzeria anao da reto sakafo reto tokony ho aninao. Ny Kazidegnô, ny Hoskosy netim-paharaza, gny Sorbô na ny atao koa hoe Msemen, da misy avao koa ny Keftas vita am gn'aomby io na ny pastia vita amin'ny akoho. <noise> Matsiro aby reo.